Eo kofi ia ka esa tao oe hanas de. So na tao kofi a no tua batuk a lo nggalas esa dalek. Mahani losa oe hanas a natobi fo nakadoto so na po'an lo nggalas ndia dalek le. Hapu kofi luma so na kada po'an lo nggalas dalek fo ini kada tao oe hanas neu le. Te kofi sila ba'un na al tao memang kofi a no a tua batuk ka ndia so de kada tao oe hanas neu le.